Wayi soo danmarke tun, babe maba suwedua ra ba vawɛna bezaa, abee tiribi de'ere we miibin ba ro lɛ dannɛre, ba cururu loba niiso na. Donke ba berɛ be'a ,ba berɛ fuu fuo ,ba berɛ wo be cururu ho dimiɲan yirawe aba yenu lee.